गुडू जिक्शिं बडा जरूरी नित्य क्युकि किशंग गुडू ही ख्वु जा ज्या। आइ मुलुक कमंग लंज्या। दू हुजु वजह किशंग कोमो च्च कितनो बेओबेओ किशंग चोडु कर्न ब्नेन स्केतो, इसलिये किशंग गुडू ओबोल जिक्शिमो ग्याच। ख्वु जमगोच पहले, बेहरंग बेओमोगोस पहले बाद में, खासेरंग, चिकेरंग, किशंग चगो पलतु जनवारो तंग पल्याते होडोगो बाद या फिर कचरा फिक्याते हुडोगतंग बाद या बिमार मी तंग खिमो ब्योमा होडो तंग खिमो बाद ल्ये किशंग गुडू ओबोल जीक्शिमो ग्याच ताकि किशंग देन ल्ये होडो कितानु, बर्च्तिरिआ देस्के किशंग देयौन मा बेओमो ग्याच। इसलिये किशंग साबुनस ओबोल जिक्शिमो ग्याच। किशंग माऊ चिनो ल्ये साफ् टाटा तामो ग्याच, कोमो बेहरंग ओबोल ही चिनो साफ् टाटा तामो ग्याच।